Oay! Tegna miala siny fa azafady fa tsy tsy hitako anao de voadonako koa i <hesitation> zana-kaopy nisy kafe a de very taminao. Azafady tegna miala siny azafady fa ao fa hofafako i lambanao, fafako a'mosoarako ty fa tegna azafady, nefa ny lambanao fotsy, io zao de lasa misy tasy lambanao. Mifona zaho tegna azafady indrindra.